Gne namako amin'izao moa zany da gne mpiara-mianatry aminay io avao sy raha misy ivelan'izay, da mitovitovy taogny aminah satria iay samy raiky promotion, eo amigne sivy ambefolo, roapolo, raiky ambiroa-polo, roa amberoa-polo taogny eo aby iay amizao, sy misy e mihoatran'izay, mbola sisy hoe manambady aby daholo koa moa zany, mbola sisy hoe niteraky, ankonan'izay aby e taogninay.